nbeh akah mezeh ali-gbeke nhameji ne ezeh ali-gbeke bu kah nchroom dah atah ahuhu kah weh ji utah nham aru bah nhugum ngbe aru bah bia ah ah izidum izidum iwere-ike ne ezeh nu osisi ju-aru ibidoh nu ogwu ngbe kulasia ru-atu ogu ngbe kuleh eri na abor arukam gbasia ezor ruma berele aruba shiri ikeh but aru nke gaha iwere ikeh iwu noh osisi ijo no nyeha bu na abali kuyam omumata ogwo even the ali-gbeke arni ezene ham aru jiri ejiri odika anu amaziko hah amaziha oziko aru nmeze oru keh uzu mah yagu makeh nyobula maya mako nzemako ali-gbeke aru because mah gbasi mako ike nmo oru omumaru nu rukwata oru nkoma so nu ngamaka ku okah nu mah nyahaya nbe akah aru weh nye nu warri hah nbara ma nu ali-gbeke ma moh moh rua rua ah gino rua moh rula-am ni ali-gbeke hani oyo ku iwai kari ibeji okum nu oro hah nya-nhemesi nze keh ali-gbeke.